Si fussi un futuru di na simana, nun criju ca canciassi assai la me vita... Macari putissi usari la canuscenza di lu futuru pi fari qualchi bona scummissa e ottèniri un poco di pìcciuli ùtili pi fari li cosi ca vulissi. Criju ca chista putissi èssiri na bona idea, ottèniri la vittoria nti li scummissi pi fari picciuli fàcili